Satria, lafa mandeha, misy ny lala mifehy an'io ka lafa mandeha alavitsy reo mandeha andala egny ka manao any kiririoky igny da tsy azo sakana i zayfa omendala avao.